जस एबि एक आदमी होन तो तेसिक एक दस जदयी कम्पास भेटन टेंडो जेयिके खगना भी होन। सुनो चाँदी तो तैयिकोक से मशीन एसारा कोरो ते की एतेक सुनो चाँदी माननीय। तेई एक दस एसो होनो तिने समुंद्रोंदो पो नियो रो सा भी नोथा नव लेयी तेयी से मशीन अन्डी लागे ते नोथी तेयी तिने भी ये झानो जे पानी मुंज होंडो सुनो।